مشروبي المفضل هو الهوت شوكليت، يعني أستخدم حليب وخلاص على النار أحطه وأحط كاكاو، أحط شوكولاتة، أحط سكر وأمزجهم سوا، وأشرب يصير مرة دافي مرة مستأنسة وأنا أشربه ويحسسني بأجواء حلوة.